أفظل أكون موسيقار مشهور لأن الموسيه توصل المشاعر و أفكار بطريقه فنيه عميقه و تعيش مع الناس لفتره طويله أحب فكره إني أقدرأبدع و أترك أثر من خلال الألحان الرياظه چميله بس الموسه فيها حريه تعبير أكبر بالنسبه ليا.